Nantquie na maxjeⁿ ndyowanaꞌ na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ naquiiꞌ ndyuaameiiⁿ naquiiꞌntaaⁿ joonaꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu na cwicwaꞌna naaⁿ caxti luaaꞌ cwii nnom na tijndeiꞌtina nlꞌuu nnda̱a̱ na nleiñꞌoomꞌ ee caxti nmeiⁿꞌ quiooꞌ na maxjeⁿ mandyo nntsꞌaanaꞌ jndyeti tsꞌaⁿ mꞌaⁿ quiooꞌ ntsmeiiⁿꞌeⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿ caxti tsmeiiⁿꞌeⁿ na nnda̱a̱ na nleilꞌueñe na nluii naaⁿ juu, mati cwicwaꞌ nnꞌaⁿ chaꞌ na mole catsjom majoꞌti luaaꞌ cwii nantquie na jeeⁿ caꞌnaⁿ ndoꞌ na jeeⁿ ya na quilañꞌoomꞌndye nnꞌaⁿ ñequio tsꞌawee, majoꞌti nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ caxti tscolcoo majoꞌti tseixmaⁿnaꞌ cwii nantquie na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ ndoꞌ maxjeⁿ ndyowanaꞌ na cwiwiñꞌoomꞌnaꞌ quilañꞌoomndyena joonaꞌ quia na waa cwii nnom xuee na cwilꞌana oo quia na cwitjomndyena na cwiquie nnꞌaaⁿna cwilañꞌoomꞌndyena nantquiemeiiⁿ na jeeⁿ yanaꞌ.